<noise> <hesitation> Emi dze megye dzi dɛ saman wɔ hɔ dɛ nwo- Kyerɛw Krɔnkrɔn no aka ne dze <noise> kyerɛ dɛ saman wɔ hɔ. <hesitation> mm-mm- "Bible" mu koraa a ɔda edzi dɛ Jesus nyanee no koraa a na ibinom hu ne dɛ ɔyɛ saman ntsi saman nni hɔ a anka ɔmmbɔ do. Adze onnyi hɔ bia a de wɔse onnyi dzin na a mpɛn pii no megye dzi dɛ ma ɔma ebinom gye dzi wɔnngye nndzi nye dɛ wɔka dɛ saman wɔ hɔ saman wɔ hɔ so bebree na a nnhu bi da. Me a megyina ha yi munnhu bi da ntsi binom so hu no dɛ nkorɔfo wuwu a <noise> hɔn wu no koraa a wɔanntse ase, wonnhu nyimpa a oku hɔn ma wɔka dɛ <noise> ombedzi <noise> ho n- dɛm nkorɔfo no dwuma mpo hɔn do tam a ayɛ a otum sisi, binom koraa hu dɛ ɔsɛ <noise> dɛ hɔn - wohyia hɔn a woewuwu ne bi dɛ wɔ ne hɔ - wɔbɔ hɔn ne m- bra ewɔ kurow fofor do ne dɛm ntsi dɛm nkorɔfo no benya gyedzi wɔ saman mu na binom so wu a hɔn ebusuafo kɔ samanfrɛ kɔfrɛ hɔn ne kra a ma wɔba dɛm ade no a otum si ne nyinaa ma wogye dzi dɛ ampa <noise> saman wɔ hɔ.